Aah inam ibha ami uloghom bha ami na seghe madien ami amiinom amuzi amuzi enam olo netugh tedum ezoor kedio iteiy iyaam adigh tawire onuma kana aghi kedio awire bho narol otodigh ezo amem odi tazinaan asobh molobhir amuzi odi na tu mo biom onuma. Opo aten kua arol enam olo adugh ageiy mo ghigh temem obho adigho to rudio aseghe medum ema ezoor po adila. Adiila enam olo ezo bho ana ukpaari ma wire bho abaal ana aki asi naadigh kedio adiila amel ageiy aar obho adighi o keeghe odi na leiy gha mokpolo ighidum molo azara odi nazara inon inam akere kere odi odi na leiygha mo kpolo ighidim. And okpo lo ighidim ede aroiy nekol kua ta aghidim ni apu ta aghidim apu ipa po bho aloor o nagheel o. opo atein kua arol aami ughi tetere medi ogir obho ami urol ngir o odighi arumuum obho ami urol ugiro kinadien enam olo ughol erune. Erune penam olo abugh ageiy ateiy ibi ibhaal kedio areba sikebho igbogh Then erune orugh ghadio tesi õlõ adu. esi õlo ari ghol anegbogh ade nara aghanagh idi pesi odi na tugh gha. Aar obho adighi õ keeghe. aribhaal erune edioy eleiny kua. molo ezolo lo odi ka rugh tesi obu adu õolo. melo odi atele kezo kezo lo uteiy uteiy. Aar obho adighi o keghe. ibhaal obhõo todi ipuni, pibhaal obho oghi okomoghaiy idighbidigh. Paar obho adighi erune otugh gha dio tesi olo odi ateiy ateiy õ. ũbugh osobo pesi olo ami ughiusi ugir ogir arumuum umiin erane. Obakenegh paami to miin gha dio. Õpõbho enam obho abugh apu moomo ari merinam õ kedio ami tomiingha dio mobakenegh, ten omiin tanibhereer io amitomiinghadio mobakenegh. but teebhakele tezoor, õbho bhõ epalaan. Amuzi. ogodo. ooroogh, asidiika Ara dughul ara kpeghenem iba ibha pinaam olo idi tezoor olo ezor no tughan olo ana ughi tedum o okpario zina momiin ezobho esiibha noeghe pin zami maghi tesi arapalaan idi paami nabhin zina naki ezobho alibhuru aadonaan koghol zami pin zami maghi tesi olo ara alibhuru idi paami na bhin zina naki tepoogh oreiy olo ezobho ana urabh kua moyiin aja kpey iraar alibhuru temeel mi milo osaam edian because alibhuu natugh gha tepogh ibha bho pi inam olo idi tezoor olo ezor uloghom ezo eedine tugh tchighu tara edun ezor, odual nesuo obedum ezor emabho ezor ibha pinam obho idiighu tedum o. Ara obasikemegh ipa bho piiloo yogh mu ezoor ara ikurunum ipa ilooy tezoor ara emeluke ilomu tezoor iibha pi inam bho idi tezoor kami adeghe